E ty sakafo tiako zane naho resaky va naho va- hanireky, vary eo zane ro teaay fa satria tsy amboleaay firy, fe lafo ty viliy, fa ty hafa tsy zay tsy haiko fa bala-vary-balahazo io ty amay amboleaay avao tsy le lafo firy naho avy ty oragne